﻿याददाश्त और ध्यान बढ़ावा कारण बादाम खा सके छ बादाम में विटामिन ई हो जाए उसे याददाश्त बहुत मजबूत हो जाए अखरोट खा सके छे। काजू पिस्ता की चीज खानी चाहिए और यह तो ड्राई फ्रूट्स के अलावा चिया बीज खा सके कद्दू का बीज खा सके तिल का बीज खा सके फल फ्रूट में सेब खा सके छ सेब खाना सु दिमाग स्वस्थ रेवे च केला खा सके छ। उसे ऊर्जा मिले ब्लू बेरी खा सके छ उसे दिमाग तेज हो जाए अनार खानी चाहिए उसे दिमाग तेज हो जाए और सब्जियां पालक खाओ और गाजर खाओ गाजर से दिमाग भी तेज और खून भी साफ हो जाए। अगर नॉनवेज खा सके तो मछली खाओ मछली से भी दिमाग की क्षमता बड़े से मछली काबा से दिमाग तेज होवे आशय की जीजा खानी चाहिए दिमाग तेज़ करवा कंजे।